Ny fomba hikarakarana hazan-dranomasina amin'ny fomba azo antoka mba hisoroana ny loza de tsotra miainga amin'ny oe izay hazan-dranomasina azo hoanina ihany no hoanina, akotran'izay de hazan-dranomasina mbola vaovao vao nivoka avy any anaty ranomasina no ezahana karakaraina ary esorina tsara avokoa ny zavatra rehetra ao anaty kibony, ary rehefa ihinana azy de ampiarahana amin'ny voasary makirana.